يعني اعتقد اطيق امشي فد عشين كيلو او تلاثين خمسي وتلاثين خطوة باليوم ، وطبعا هاي تعتمد على خصوصا بالمكانات الي انا عدمشي بيها، اذا مسافر بمكان جديدي غاح عقلي اصلا غاح يكون مشغول بالمناظر فامشي كثيغ